Tɔɔ <hesitation> bé níŋɛɛ, dɩí gɛ dí dzʋ abiriñtisɛ mɛɛ dzɛ. <noise> Abiriñti gaŋgá na lóñgasɛ dze. Béé baá yá abiriñti, bé baá yá gaŋgá, béé baá yá loñgaá? Ɛɛ abiriñtií dzɛɛ kakaá baa lúwána kolobí. Ŋnáa? Kolobíi baá lúna káná, agbadza, agbagbé kaá valá bʋmɛ ró. Bʋká gaŋgá, gaŋgá káná káná wɛ <hesitation> káná baá lúna kɛ gɔñgɔdɔŋ, baá lʋna kɛ agbagbé, bʋká lóñgaá nɩ, lóñgaá ró wɛ gɔñgɔdɔŋ mɛ, ka wɛ kpókpósɛ mɛ, ka wɛ agbagbé mɛ, bʋká ka wɛ <hesitation> tákáɩ mɛ, ka wɛ tákáɩ mɛ ró. <hesitation> bɔɔ mʋʋ ɖoliyá bʋmɛ kalú yáa gaŋgá, ma ɖóli gaŋgá lútɔ, gaŋgá ká ka ɖolitɔ bɔɔ má ɖoliyá kɛ, ma ɖóli kɛ na má lú agbagbé, amá, <hesitation> bʋwɛ gɔɔrɛ páááŋ, ñŋsɩ ɩ ná meegaŋgásɛ aséé í sasɩ bɛ, yáa sɩbé ŋsɩbɔɔ ññ dɔkʋ gaŋgá ñ baŋ kɛ ŋñ bañ kɛ, ka mɔsɩ vanɔɔ vamɛɛrɛ ka tɩnɩ tɔnɛ lɔ bʋká vanɔɔ vaŋdiwo dɔkʋ dakokomiya, bíɩ ŋsɩ ŋ yɛ vaŋdiwo tíí dzɛ. Ŋnáa? Vanɩŋɛ tʋ sʋ feé-feé bʋʋ vagnimiséé lú, vanɔɔ kʋkɔɔ dɔkʋ wá dakokomiyaá lú. Too ŋñná sɩsɩ bíɩ baá gɛ bá lú gaŋá, ŋ tɔnɔɔ feé-feée valá bʋná mɛ bʋ lútɔ <hesitation> ŋ, tɔɔ abiriñti ró mɩnɛ kéé yá. Vagnimisé sɩ feé-feé síná loó ñ dú abiriñti lɔ, ñ dú abiriñti lɔ, bʋká ná dzɩñŋá ŋsɩbɔɔ ŋŋ dʋwá sí na bʋká bʋ bʋʋ fɛ <hesitation> tɔŋtɔñmɔ kʋkɔɔ ŋŋ tíkíyá sɩ tɔŋ. Tɔɔ tɛfɛ dɩ wɛná gaŋgá, dɩ wɛná abiriñti, dɩ wɛná lóñgaá. Bʋná nɩŋɛ feé-feé baá lúna bí fárɛɛyá, dɩ wɛná gbaálɛ, dɩ wɛná gbaálɛ, hɩɩɩŋ tɔɔ bʋná nɩŋɛ feé-feé bʋwɛ fárɛ mɛ,ñ bʋ feé-feé lɔ bʋ gboló ka sɔkɔ lelekʋrɔ, ɩí ná sɩ bʋʋ fɛ <hesitation> tɔŋtɔñmɔ kʋrʋkpákpá.